E cornixi da föto, ô dixe o nomme, servan pe mettighe drento e föto, perché fan bello, anche perché sedonca e föto no ti peu espoñile, no ti peu tegnile in gio, se roiñan e no stan drite. E cornixi servan anche donca comme un suppòrto. Pöi gh'é quelle belle de argento, e quelle da battaggia de plastica.